رأيت حيوان الكنجارو رأيته <hesitation> حديقة الحيوان. هذا أغرب حيوان شفته، سبحان خلقة الله يعني كان له في بطنه عبارة عن شيء عبارة عن كيس يحط عياله فيه، يعني شيء من عجبة خلق الله يعني ما شا الله، هذا هو أغرب حيوان شفته في حياتي، حيوان الكنجارو.